Kua tëtä filipina jeeva, jaevi asia pegua, ïimeko aipo jaereta jekuaeño iyɨpɨ reta jeko omomoë, omboete, oaɨu reve, mbaetɨ aesa jare aikua kïraïeteiko jaereta oesauka jeko retava